نحب نشهد لحظة استقلال تونس في عشرين مارس ألف تسعمية ستة وخمسين خاطر هذا كان يوم مهم في تاريخ البلاد، حيث تحررت تونس من الاستعمار الفرنسي وبدأت مرحلة جديدة من البناء والتحرر. كان عندنا وقتها شخصيات مثل الحبيب بوركيبا اللي لعبوا دور كبير في بناء الدولة الحديثة واللحظة هذي تمثل بداية لكتابة تاريخ جديد للبلاد.